أول شيء إنك ترتب أفكارك ترتيب سليم، جهز المقدمة والخاتمة تبعك ،تجهز المحتوى اللي راح تحكي فيه، أبد أبد ما تلتفت لأي مؤثرات خارجية، إنه خلاص أنا راح أنطلق الحين وحاكي العالم إنتهت ما في أي شيء راح يشتت انتباهي ابدا.